מ'מאכט א ליסטע פון פלעצער וואו מ'וויל גיין באזוכן און ווי לאנג מ'פלאנט דארט צו פארברענגן און לויט דעם קען מען אויסרעכענען א פלאן פון פאראויס ווען און וואו מ'זאל גיין אויף ווי לאנג.